Toh a han mɨ ktɗya a put hinəa madə “htɗ-maɗgtnə hinəa orə fɨtə” achi hɨnəm gbə’ə orə fɨtə “hinəa – hɨnəa bazadɨ shin, htnəa kyatsadɨ han ahin mɨ gbə’ə hɨddɨ hodən hɨnəa usaninə nggi shiɓwa putəkɨn a htntin gbə’ə ubaninə shiɓwa putəkɨn “ hɨnza – hɨn mɨ va ujiujin shiɓwangakin – hɨkin tsu hɨkin mɨ nggosə hɨn nətsu hɨnəa ɓənə hɨnə banan-ana-hɨkina bənə hɨkin tsu, ma hɨnnətsu hɨnza bənə hɨnəa gə shiri hɨnəa dzuu ka ha lənən a hɨn mɨ dzulu kaha lənən hɨn mɨi dzuu ngba’ya lənən mɨ maɗya mɨ shaa huɗə ahɨnmɨ mbu’ya htnəashi ɓanə, a hɨn mɨ mgbə’ə bənkɨn, hɨnəa ganinə shiɓwa fətən a hɨn mɨ gbə’ə gə shiɓulan ɗen nəkam hɨnəa dzaddɨn nətsu hɨnəa dzɨ pwaradi haa ɗərdi shering a ɓuwahədə hɨnəa nzan gatə achi hɨntɨn ngbə’ə <hesitation> ahɨn mɨ nzan gatə den nətsu ahɨn. Gatə “achi loka ce – achi yake mɨ gə” nggɨ dzɨkɨn ka orə fɨtə hɨna dzɨ gə shiri hɨnəa dzuu ka orə fɨtə ahɨn mɨ maɗye ka ha orə fɨtə hɨnə shi mɨnə punadɨ ha ɗər dɨshing a ɓwa hoɗə. Soh “hɨnəa – manjəja – hɨnəa hinəa shi nzam nda ujiuji “hɨnəa – hinəa zakwananəkin <hesitation> hɨna zakwananəkin ayau ‘warakin fɨtə hɨna zakwananəkin ayan jan-ngakin <hesitation> littafe ngəkin achi hɨkin mɨ jan ggə hɨnəa monəkin achi hɨkin mɨ jannggə nɨngga’a ayam warakin fɨtə kuma hɨna baranəkin shi bavɨra hɨn baranəkin ayau nzamɨn ka maya zamanuwənənə nə njiiməm adigən manətsu hɨna baranəkin ayanu. Də’əgachi nzangakin gakin nyuwa ngəkin nggani ma vɨdrakɨna njimiln adigən achi ta mɨdən na <hesitation> tsa’a fɨtə tɨcha boye tɨtə dɨ gongga tɨcha boye fɨtə ayam də’a za agɨchi hɨnəa nzan hɨna babaranəkin hɨna baranəkin nəfsu masə ŋamtin masəə njimti tan nda masəə njimin nggi nə’əgən masəə njumin tan ɓarim hɨkin ka fekə fɨtə mamətsu mɨngga’a nggɨ nə’əgən ɓarin tɨkin feka fitə kumə shin ka sa’wangənkɨn hɨchi ninəkamu hɨna nzan hɨna baranəkin ayan nzangakin hɨkina feko fɨtə hɨtuna gə səə də’ə səə nə’ə vallɨtɨkinga ka nzakɨngəkin a – a duniya” nggam ata mɨndənna nzan hɨcha shirya nzankɨngən nda fɨtə ticha shirye nzakin a duniya za agichi.